काठमाडौं उपत्यका त हमे काठमाडौं उपत्यका आएल रहली दु साल पहिले दस क्लास निहारके एगार बार पढे। त हमे जब इजगा ऐली पहिले चोटी त हमरा इजगा कथी लगलक कि हम कौन ठाउमे आगेली एतना सुबिधा रहेन इजगा कि हमरा देख्के बरी निमन लागे। इजगा रहूके बरी मजा लागे काहेसे सब कुछोके सुबिधा रहे। तोरा केनहु जाइके न परैत तोरा घरमे बैठल बैठल खनो आजाइत ऑर्डर कर्के। आ ओकर बाद और भी बहुत कुचो रहे। इजगा आब जैसे एगार बारमे पढली त एगार बारमे पढली त हमरा बडी निमन लागलक। एगार बारके पढाई भी बहुत निमनसे होलक। औरो भी कुछो बहुत निमन सब रहे । इजगा हमे निमन निमन संगहतिया बनैली। आ काठमाडौं उपत्यकामे कथी एउटा बात बा कि इजगा सब कुछोके सुबिधा बाटे । इजगा अदमी सब बहुत बाटे फेनु बहुत भीडभाड होइये उ कारणसे तोरा दिमागो खराब होजाला। <hesitation> ओकर बाद आरो कथी कथी बाटे इजगा गाडी सब भी बहुत बाटे गाडीके कारणसे इजगा धुवा सब <hesitation> भी बहुत बाटे। और भी कथी कथी बाटे इजगा तब इजगा सब कुछो बाटे इजगा बेसी मंदिर सब बाटे मंदिर सब बहुत बाटे इजगा। मंदिर सब जैसे आब पशुपतिनाथ होगेल, सवॉयम्भूनाथ होगेल, सवॉयम्भूनाथ स्टुपा होगेल औरो भी टाल कुछो बाटे।